Jngu, yu, ni, nu, n'on, jon, yatu, jni, naa, the, diez, theyu, ch'e, thoun, thoun, thoun jngu, thoun yu, thoun ni, thoun nu, kan veinte, kan jngu, kan yu, kan nii, kan nu, kan n'on, kan jon, kan yatu, kan jni, kan naa, kan the, kanthe, kanthe jngu, kanthe yu, kanch'e, kanthoun on, kanthoun un, kanthoun jngu, kanthoun yu, kanthoun ni, kanthoun nu, yanka, yanka, cuarenta y u, yankau jngu, yankau yu, yankau ni, yankau nu, yankau n'on, yankau jon, yankau yatu, yankau jni, yankau na, yankau the, u the cincuenta bueno cincuenta deste este datsaa este. Thi nucho cincuenta deste cincuentra cincuenta bueno e ni yankau o unucho gujngu, cincuenta y uno, nucho guyu, nucho guni, nucho gunu, nucho gun'on, nucho gujon, nucho guyatu, nucho jni, nucho na, nucho the, ninka, ndatsa ninka ninkau the, para setenta a sa ninka la, ninka la, nda ninka o este setenta ya ndatsa ninkau the, tara sesenta setenta bueno irandaa nda tasa para setenta aja sesenta ya acabamos entonces este este ninka la, ninkau the aja ninkau the a bueno ninkau the jngu, ninkau the yu, ninkau the ni, ninkau the nu, ninkau the n'on, ninkau the jon, ninkau the yatu, ninkau the jni, setenta nunkan. Nunkau jngu, nunkau yu, nunkau ni, nunkau nu, nunkau n'on, nunkau jon, nunkau yatu, nunkau jni, nunkau na, nunkau the, ya ochenta ndatsa nunkaun jna, ndatsa la este thi noventa nda ndatsa la este e xirula nunkau la nunkau na la, este nunkau na la, nunkau uthe la, nunkau the jngu la, nunkau the yu la, nunkau che la, nunkau thoun la, nunkau thun'on la, nunkau tu jngu, nunkau tu yu, nunkau tu ni, nunkau tu nu, ya nda ya ndaa ese nda biji noventa la yaa nda biji este nunkau na, ndatsa nunkau u the cien.